Kjin tkuya kucha ngare xuta naxinanda mejikoñá jin xi k'ui nukjuajni k'ui ni'ya changá én majni én majni ku nde kua tjin kja'echa ngajniya tsjua majni nga én nima majni ja kui xi m'íre nga kastiya masateko xu m'íre tanga en- en naxijen m'íjni nga en nima kuinga mejíjni nga chaya nga chaja kui najmi kui en xi majni ndangatus'ae kuacha kuchajójni kuchajójni ku kui ikujni namijni najni kuacha ikujni namichajniya nachajni kuacha ikujni kui en kichja ngatus'ae kuinga nde kuacha kinukjuajni nga tsanguichijni ndaxujun ja 'ñúji tse ndaxujun kiji'an kuinga ja nde majimana xujun maxkuayana mana Nguxa kuinga mejinjni tsanga kui en- en kui xi nga tje ngata kjat'e tjemañu kja'echa kjima ngasundée ja kete chjajíma sabáre niskindi kjat'e kuixi ndara tjin tsanga kui ngatakuya ngatakuyare xitetjun kui kjua nga tjichaja ngat'a nga tjin xki xuta xi kite mejíre chja kuinga tjin kjinma kjin en tjin naxinanda mejicoñá tjin xi m'íre chinanteko xikjachan xi'a tjin xi kui tsú xuta t'éna nga tjinxu xi m'í nahual kuacha akuajicaha m'í a xu kucha m'íkua tjinxu xi m'íre sapoteko kuixuxi en xi kumare kui nchyaba benito juare nga jichú xa nde kuaxucha tjin kui en xi xín chja k'ui naxintsje kuixu xi m'íre misteko nde tjianxu kui xi m'íre triki tsujasa kuacha t'ena Ku ndara tjin nga kui nga takuya niskindiña ngatumare nga tun dá libri xi énña tuxi nga chajají ku nde tsjua nu'yare kuinga mejena nga tse nga tuma kui énña janda kjua beyá tanguijoña kui en ngata kui xi tsjua tjin kui xi nda nu'yare tuxi chajají kui enña ennanguiña kui nga nde kuacha ngare xutajni k'ui xi yachjin tjim'íre xi yachjin kuja kate xi xi'in kui tsu tsu xi kjat'e ja tji chajaya ja tu kuitse tuku tjian ki nguchi xi tuku tsikjien ijin tsuchi'e k'ui tjian k'ia tjiannchyukjuan maria nchyukjua maria jerardo kui xi tuku baja tsu'e kui nchyukjuan kui nga xi kjimatse kjat'e nga ijin ja tu tjinindatse kjat'e kjimandátse kjat'e yachjinjni tsindá kui- kui tsju Kui nga kuacha nindá kui tsuya tjin xi tsinda tsuya tjin tjin xi tsinda singáya tjin xi tsinda blusayaya tjin xi faldaya tsindaya kuinga tuxi manda kui najñúu ja base'an kucha tsi'in chjun'a nga fakatse kui najñúu kui najñu fa k'atse k'ia ndachjóo fak'atseya ningutse fak'atseya k'ia ijin naxitsé fa katse k'ia kjachan tikja fae nanguitiabaya tujma nga chubachjichi kumáre najñúu kui najñu xu najñu mantakua kui xi manguitsjae xutañá kuinga ja jma b'atse kuita tjiminda ja nachjunya nachjun sera tsúre xuta tjiminda kichax'íya tjiminda ninduya tjiminda aroya kui xi tjiminda nga Ngaja kisakure xuta kui nguije kui najmíi fa'eni ngani'yajni kuinga nga ja tjibichachuba kui najmi tjimané tjimané tuxi tjuba'áxure chajo'e ndi xi ya'a nga kunda kui najñúu kui nga mayukuajande nga ja mané kui nga tjin ga nde chjuba'anire yu'e tjib'ejun kicha sue kicha sue xi tjib'ejun tjib'ejña kix'ikix'i jaskan kuinga nga ja kuma k'iakua nga ja tjian kix'ikix'i najñu minchitsjaeni 'ya xi mare bate xi manga blusa tsinda a nga singa tsinda anga tsu bata tsindá anga ijin falda tsindá tukúnicha nga mejére xuta xi kjib'etuma nga ja kuma k'ia kuajande ja kis'enda ndiya ja kis'enda ijin singáa ja kis'enda Kui batakua ja tjinda nguije kui faldaku kui- kui blusakua ja jatjiandá kuinga kjat'e minchyitsjaení-minchyitsjaení kui xi baja chuba xi baja chuba nde minchyitsjaení tuxi kui xi baja chuba tsinda naxu tsinda nise'e tsinda xka'e naxu nguije kui najmi tsik'iya nguijenguijenguije yajo'e najñúu kuinga nga ja kuma kuajande ja kitsiya kui najñu kjat'e michyitsjaeni 'yaxi tsindáni chjine kui chjine xi matsére nga ngu najñu xi teya ngu najñu tsu manda matsére ngu xi ún jun sa nga b'ejña tenju yachjin nga tsindá ngat'a nga nindá kui najmíi mijñatéju mijñaniñaju ku tkiatse nga áre yachjin kjiatse tsinda tutjun tsi'inma xa'e yachjin- yachjin tsikjien kjindi'e Tsi'in xa kusináa tsa ndaxujun inchya fae niskindi ja kui tjib'endamare nga ja ku'are s'aekure nde batecháni nde tsitsjeni ni'ya s'ae nguixunre nga ja kumare nguije xa'e yachjin kjia b'endutenju kjabe najñu'e ku tsinda kuinga nde kuacha nga mandá tsa blusa tsa manda falda kui najñu xi 'ñújima yi'i matsére xi jan utsa ñuju sa matsere nga ninda ngu xi kuacha 'ñúji teya kuíxi kuacha teyasa xi 'ñu tse jun sa nuju ún sa fajo kui kjua nga ja chji chji'eni nga ja tjibateñani yachjinsa ja tsinguit'are xuta xi xin ndiba tsinguit'are nga tikja fa'e xuta gringo tikja fa'e xuta xi xín kja'e naxinanda ndiba ja chji mare tanga ja kucha ña'are ja ni'i manda kui najmíi ni'i kjimanda nga tijñatenju tijña niñaju kui kjua nga chji Chji ba'a yachjin kui najñúu ja kuitse inchya kjient'ajo ja kuitse incha ba- b'ajo kjuanima kuinga nga ja kisteña kjuajande ja nde tjimindaní ki ngu ndiya kui najñu nde b'atseni kingu diya yachjin ja nde kua tjiña'a xi kua tjiña'a xki nga ja kisteña nde b'atséni nguisa tuxi b'endani nguisa kuacha tsi'in yachjin k'ui yachjin nanguijni nga tsu tjininda ku nga kja'echa ngangajniya ja nde kuacha ma k'ui nga s'ui maya nga tsjua tsi'in naxinandaya nga xkinu xkinu ma s'ui'e ngande tjunxi mamák'ui xi ña'amajni k'ui sa febrero ngu ku jo sa febrero s'ui'e natjunia kandelaria xi- xi bitju kui nitjin nga ña'anga k'ui- kui s'ui'e natjunia kandelaria ja kicha fane kicha xi tjian k'ia turrée kui xi fane kui nisée tsikjane Tuxi tjim'iyare naxinanda nga ngandiba ngaya ninguxi ngat'a mixáa ña'á nga rosario ña'are natjunia- na- natjunia kandelaria ku tjin xutaya nga jñu nga ja basen nitjen tsjuare mañanita tsjua tsi'in xuta nga ja kuacha tjian kui nitjin ja tjin xuta xi nga xabasen tsi'in ku tsinda ngu kurráa tse'e tse nga tuxi nitojun ijin chu b'endusunre chu xuta tjin xi kenya- tjin xi tsikenya ijin chu xixi'e tse'e nga tuxi timijñasunre ja tuxi tjimijnú tjiña'a ngat'a s'ui'e natjunia kjima kuinga nde kuacha b'e xi ya sen tsure ja ya sen xi- xi najmi chje tsjuaxu xuta ku janda ngak'a tsikijin xuta ku xi nisti xi niskindi xi nisti mijin kui ya ja k'ia tjimijnúkua ja k'ia tsjuakjimaña kucha incha ts'in xi inchya mijin ya 'ya xi fichujanda ngak'a kuacha tsi'in s'ae nga ja kuma kuajande An ku nde kuacha kjifane marimba fane musika kuinga nga ja kjima nga ja kuma k'ia nde kuacha tikja manga xuta changa tikja ijin tsikanga niskindi xuta tsité xuta k'ia ja cha kuinga nga ja kuma kuajande ja je tjiña'a kui s'ui je nde kuacha nde fa'ani ndiyate ja kui natjunia k'ia nguije naxinanda tjenguira nga kjua'a ndiyate ja tjinichakun ndiyate tjiña'a nguije kui najmíi xukucha ngare naxinandaña ku nga ja kumani kui- kui s'aui'e natjunia kandelaria sa febrerokua ndibani xi m'íre ja kui nitjin xúun nitjin tkunxu tsu xuta nga sa marso tsa abri sakure kui nitjin ja janitjin chundaba kui nitjin 'ñu sué ma ndaba ku kuacha ma kuajande ja fa'et'ajni kjin xuta xin ndiba xuku kjindijni xín tjima kjindijni inchya tsi'in kjuanima najmí xají k'ui ja tjin xi tjima mejiko Tjin xi tjima puebla tjin xi tjima ngatsinda tji xi tjima monterre kui kjindijni xi icha tsi'in kjuanima ján fae'tajni faetsitjua kui ja ku ja tsjuamajni nga fa'et'ajni nga nitjin xun nga nitjin xun tjim¿íre nga kuxucha kinijera namiñadiu namiñadiujesucristo nga kinik'asuntjiaxu cru'e chachanjimave'an tanga ja kuacha makjinna ichí nga nde ndaxujun tséjí kiji'an nga kuacha kumakuajande nga kinik'asuntjiaxu nga najmí ndáxu tjitsu tanga xuta xi ndajin kui xi kuacha kitsijun namiña diu kuinga nga ja nguije kui nitjin kjin- kjin xuta fa'aya ndiyate nga fa'aya ndiyate kjin xki xumanáa tsa nchyajunchyajun kuinga nga jakuma nde kuacha fa'e xuta xi xín xi tsiton xi tsiton fa'e xin ndiba kuija ku pelota xi- xi jnúre tsiton kjua'e tsiton kui xuta ja k'ia nitjankua ja k'ia kuacha tsjua kjima inchya kjindaya xuta nga tjiniton nga ja tjim'íre nga Sabado de gloriarani kui nitjin nga kuacha tsiton xuta ngat'a nga ja kui xi tsú xuta kuacha makjina kuacha t'éna nga kitsi'in resusitaxu namiña diu k'ienjíxu ku kuixukjua tsjuatjinre xutaña nga xi tenguire diu xi xuta nda xi tjenguire diu k'ienjíxu kuinga fanango kitsi'in fanango kitsi'in kuajande ja té nguije xuta xi ji'i té tsjua tsi'in xuta k'ia jma tjian kalbario kuinga nga kuacha k'ia kalbario k'ia s'eñajínxudiu kuinga nga ja kumakuande xi manchyajun ja tjimanguijúni ninguxi kuacha tsi'in xuta kuinga nga ja jéni s'ui ja ndibaní ja inchya faéni xutaña inchya faéni kjindiña xukucha nik'uechjirediu nga ji'iju kuacha chanchan nga tjajoní kuacha nukjuat'ajni namiñadiu nga ja ji'i kasere xutaña kuacha ña'ajnijin nga xúun ndetsa tuchubatse be'an tanga kuacha baséna nga fakasée ngutjú k'ia ndiyate Kuinikjua nga texiyajnu ngat'a ja tjin xuta xi mare nguisa xi bé nguisa tanga tu kuitse xi béchi'an kikjua kuacha tje xiyajnu nga ja kumakuajande kui s'ui xúun ijin ndibani ja kui sa mayo ja nde kuacha ma k'ui ngat'a nga tjian ndaxujun tsuba ndaxujun tjian ndaxujun primaria tjian ndaxujun preskoláa tjian ndaxujun sekundaria telesekundaria tsure ja kui nga nguije kui niskindi tsis'ui na- ndi- nitjin'e tsi'in te mayo ja nde k'ia tinchyajnijin xuku namí tjim'íjni nga tjiña'are s'ui náañá xi ja nguite najmíjni na ja tjin xuta xi faé k'ia ngasuntsju ngu senchi fak'etire xutaña tanga niskindi xi tuku tjinre ná ja séere mañanita kjuane jó kjuane ján bitju niskindi kjo maistro kjuasére mañanita na'e niskindi kuinga ja tsjua mare náa s'ae kure nga ja ku'asen kure s'ae kure tsa nchyisen ku tsa nguixun kjimaní ngu programa Jmanga té niskindi k'ia tjinmi fichu náa k'ia tiña ichya chjayaní resitasion xi tsjuare xuta kui ijin xuta maistro- maistro ysjua kui resitasion ku ja k'is tjinikja'are én náañá k'ia ngaya kui programa xi tjin ku kikjua nga tsjua bitju kui nitjin kuinga nga tjin xutangá koi- komite'a padredefamilia ja inchya tsinda inchya tsi'in kjuanima nga tjinindáre xi chunéechi náañá tsa ndayajoya tsa ndajña sýa tsa mí xi tjiba'ere kuinga tuxi tsjua b'ere kui nitjin náañá kuacha ma k'ia kuinga nga kjua'áni kui nitjin nguji ja tsjua kis'ere náñ'a najmí tjinní jaskan kuinga ndibani kui xi m'íre s'ui sa miye samiye rkange tsúre xuta sa setiembre ma k'ia kajin ku kañaja setiembre ma kui s'ui'e sa miye ngat'a kuacha m'í ijin nanguijni k'ui isla del viejo san miguel soyaltepec Kuacha m'í xi nanguijni k'ui ku ki kjua nga ijin- ijin- ijin tsjuajni nga ma kuinga nde fa'eni xuta xi nisti niskindi xi xin tjima 'ñú kjin xuta fa'e kui nitjin k'ia temaskáa fa'e k'ia ngat'a nga ndifa jatjiandae ngandejni ngat'a'e presa kuinga nga fa'e nistijni nga fa'e xutajni tsjua majni nga fa'et'ajni fa'e tsis'ui kui xuta ja kjiaxu kui s'ui'e san miguel arkangel ma ja nde tsitonya nde kuacha chu tsitojun xutaya ndekuacha ijin chunab'í be'e xutaya tí chuturúya tí kastilloya be'e bomba xutaya kjin chunab'i be'e xuta kuinga kjin xuta fa'e nga je ijin kumá kui najmíi ja tjimanguijúni xi manchyajun tjimanguiju namiña san miguel tjibajo'enga k'ia ngajin ndifa kjin xuta tsjua lancha'e kjin xuta tsjua klancha'e ku ja k'ia miji xuta ku ja k'ia kjuae marimba K'ia kjuae kanto'e xuta xi tjenguíi xi- nga- xi- xitsjuare b'ematjenguire diuñá fa'andae nguije nguije nguije kucha tjin jatjiandae ndifa nangui'na nanguiñá k'ui naxijen changáa kui kjua nga ja tuxí ss tsjua nga t'ere kui santo patron xi san miguel arkangel m'í kuinga nga ja kumá kuajande ja ja'aní nde fa'ayani ndiyate ndiyate xukucha ja'a fa'andae chachan nguije ngat'a teyama kui nangui tsajen kuinga k'ia ijin nga ja kuma kui- kui jinjin ja'a ndiyate ijin nga jñúu maní jin maní fanango ma fanango kuinga tsjua tsi'in xuta té tsi'in xuta b'í xuta tsjua kjima fa'et'ajni nguije xuta tuxi tsjuá b'é ngandejni tjémañu tsjua mana'an nga kuacha ma tuxi nga tjéjí kui lostunbre kui tradision kui kultura xi tjinjni ngat'a tsanga chaja kui najmí ja kichajáña Ku mejinjni nga chaja kuacha nga tsi'in xi s'aetse ndiba nga jin nga ja changajni ja jakuanguijni kui xi mejena'an nga tsjaetsjae nga tsikja'etsjen kui s'ui'e namiña patronña kui san miye arkangel kikjua tjexiyajnu ngat'a kuacha bé'an chu- chuba bé'an tanga ja kuatsecha be'an kuinga nga ja kumá kuajande ja ja'a kui s'ui inchya faéxuni 'e kjindi m'éxuta xi ji'it'ajni nkuinga ja kuas'ejñatiyaní naxinanda san miguel k'ia ni'ya changa xi tsajen kikjua nga mejenjni nga xki nga s'uitjin nga ndiba xutaña ngat'a tsitsjua tsjua mare animajni kjat'e kuajande ijin xi chja nga san rama- igg s'ui'e san rafae kajan ku kañuju ja mañanitatsé tsjuare xuta tjin xuta xi mañanita tsetsjuare ja xi tjinre tjio tsjuare mañanita xi tjinre jaula ja menenguixura tuxi chan nga tuma tjio'e tuxi menenguixure tuxi ngatjesúnjí Ngatu nga tjesúnji kui tjio'e xutaña xi inchatsi'in kjuanima xi tsubajin ngajin k'ia ijin na'ya'e xi tsuba ngajin ndifa kuí xi kuacha tsi'in kui jaskan nde bitjajoní ndiyate kui kajan ku kañuju ma kui nitjin s'ui'e san rafae ngat'a nga ngu tjio kjingatsja xta kuixu kjua nga tsjuare xuta kja'enga tusuba xatjio tsi'in xuta tanga kjat'e 'ñújíma tjisaku kuinga najmíxi ndibaní jaskan ndibani xi m'íre katengu octubre kjo ngu ku jo sa kui samik'ien kui ngu ku jo sa samik'iensa nga ja xati- xati tjib'enda ijin nga ja yaña nga ndiba samik'ien kjimatiña sa mik'ien ja tjis'endá chakin ja tjifaya niñutsjú yachjin niñutsjú inchya b'enda ja xi'in chakin inchya manguitsjae ngat'a kuixu nitjin tjichuyare xutaña xi ja jesún fa'et'atsabexuña ngutjú xutaña nga xi ja jesún ku ndiukasexuña tsú-tsú en tsú xuta chá xi bé Nga kuinga nga je kuacha yáña nga ja ndiba nga ja kuima nitjin katengu sa tse'e niskindíxu tjiña'are ja tu'axichi tjib'esun ja ndifa'axichi tjib'esun nga katengu sa kuinga nga xi ngu sa mandáni xuku ndayajóo ndayajo nuya ndayajo ijin xiné ja inchya tsinda yachjin kuacha kjimandá ngaya ngani'ya kuinga nde kuacha nguije xi kjindi xi chjun xi chá xi niskindi ja kjib'enda nachan'e kuixim'íre nachan altáa tuxi k'ia s'esun najmí xi kjimandá kui nachan kuajande ja k'ia tjib'ejña asen'e xutaña xi ja jesún ngu sen tjib'etíre ngungu tjinika'a tsa k'uejñaña tsanga te tjia'un xuta jesunña ku meje- mejeña b'etíña ndi'i ndi'isen ja b'etíña ngungu sen nika'aña nga ngungu kuinga tjib'esunre najmí xi kiskiné ngatus'ae tjini- tjisetjis'e ijin tjib'ejñare ngasun tjis'esunre kui niñu tsjúu niñutsju xi tsjua nda chine tsinda xutañá tjis'esunre ndayajo ndayajo nuya Tjis'esunre ndayajo na'yu tjin tsanga tjin nchyutin ja nde mnadá niñutsjé ndayajo niñutsjéya tjininda xi chiné jarrúuya ee jaruu xanda ijin sopaya kjimanda ijin fritoya fritochinga najmí xi kutsjuare xutaña kandu xanda tjib'esuntjaere k'ia tjib'esunre k'ia nachan'e nde xutaña kjo naxúya tjib'endu tsjuatjintsjuatjinre ja kui naxu xungajo kuixi tjinitsjuajo nachan tjib'ejña sinesine ku tsjua b'é ku kjo ngu manta jmere k'ia naxu xi aníya xi sinéya tumi naxu tjib'ejñare tse'e nde xutañá xi kitsí ja basenre ngu serbesachi xi kitsi xanchi ja nde kuacha basenre xanchi'e xi ijin xi kitsi ndifa'axiya basenre ndifa'axi'eya ndifa ndaya tjun nga tjutjun kjua'ema nga ntjin- nitjin xu tjutjun ndifaxu tjin nga tuxi basenre xutaña kui xi majé chaja ndifa ngat'a ja ma nga jaxu makja'e xutaña ja jma jindiba jma tsuba Ku ja fendaxu ku ja ndifa tjin nga tjun tjiansa nga- nga ja inchya fa'e ku ja kikjua nga ja tjichuyare kuinga nga ja kumákuajande xi jo xi ma jó sa nitjin el dia dos ja tjiminchyitsjae 'ya xi tsi'inre kjua chakun 'ya xi tsichakuné ijin nachanñá altáañá ja tjinichakunné kuajande kuinga nga kuchakunre kuajande ja xi manchyajúní kuajande nga tjimanguiju naxú tjimanguiju sen k'ia ngasuntsju tjin xi fakasere xuta'e tjin xi fakase xikjin k'ia kuinga nga ja tsutjínikuajande nga ja jñúni tjib'endiya asenaseníre ndiya sen xi tsanguíi kui xi tjiminchyanire tjiminchyandiyandiyare xutañá ja tuxi tjiaxure asen'e ndiya nga ja inchya fa'eni jmanga kucha jindiba kuacha chjeneguit'are nga ngatasenjuña jmanga inchya ngataséña janda jmanga inchya tjitsu tsú ensa kuikjua nga kuacha xiyajnu nga kui s'ui sa mik'ien kuinga nga ja kumá kui sa mik'ien Xukucha texinjnu kui xi ndibani xi sa disiembre nga je sa disiembrení ijin ndibani s'ui'e jukila natjunia jukila jin sa tjin xi tsubare ngani'ya'e siánre santochi'e tjin s'ui tsi'inre tjin xi séere tjin xi mañanita tsjuare nga jin sa tsi s'ui xuta ngata tjexu xi tsjuaña tsikitjusúnxuña tsa mi xi chjinenguire tsú xuta ja kjaenra ngat'a nga ja ja ijin b'ere yajon'a nga kjaini ngat'a ja sa kjin najmí xi mata'en ku kui basenjuna kuinga ijin nga ja kumáni jinsa sa ndibaní ijin kui tejo sa tejosa nde ndibaní natjunia birgen guadalupe- birgen guadalupexu nde maní s'ui'e kui nitjin kuinga ijin nde kuacha mañanita tsjuare xuta ndatu tujmáni la reina de mejiko tsúre xutañá Kuinga 'ñú ma k'ia nangui mejiko tsú xuta ngat'a nde kuacha ña'ájni k'ui xuku k'ui ni'ya changá kuinga ba'ére mañanita tsi s'ui xuta tjin xuta xi tsikjanere kojunto xi tsikjanere musika té xuta ngat'a tsjuatjinre ngat'a ngani'ya'e jichú nga ijin kumáni kuajande k'ia faéni ndibani s'ui kañuju xi s'ui kañuju ndiba nga kitsinxu namíñadiu nga kitsin namiñadiu nga ijin- ijin posada xki posadaxu ji ja'a birgen maria kjo namiñadiu jose nga tsenenguixu kjua nda nga tuxi tukja kjindi'e kuinga nde kuacha xki ni'ya fa'a nga ja kjuichú ni'ya'e xuta ja tjin xi ya'a kjuatsjua ja tsjua kafechi tsjua nipan tsjua ndayajochi tsjua nchyajachiya kuacha fae tjenguire xuta kú séere kuinga nga ja tsanga tjinre nachakun tsa namichakun ijin Namiñadiu ja k'ia ni'ya'e namichakun ni'yaé na- nachakun ma s'ui tanga tsa sakujíre k'ia maník'ia ijin ninguxi- ninguxi maní k'ia kui s'ui kuinga nga jñúu kañuju nga ja tukja nga ja tsin kjindi ijin kjuane tejó kjima fanango tji té xuta kojunto kjifane musoka kjifane nga ja kumá kuajande nga ja kitsin diu nga ja te xuta janda ma asen kuinga xi manchyajunni kjifaeni xki ni'ya xki ni'ya kjifaéni ijin ja namiña diu tjimaju naminda'e nachakun'e tjimaju xki ni'ya tjinikixant'a tjiba'ere ngu chje junjun kuacha nchyajunchajun janda nga fichu katengu sa ja kjia xu nga stenda namiña diu stendaxu namiña diukuajande kuinga katengusa tuku inchya fa'e nguisa xutaña xi xín ndiba kjindiña xi xín ndiba ndiuka- ndiutsikja'ajoña katengu ja tsu kjua nde kuacha kjifae kjifae nu k'uejñaña xuku kjat'e nu kañuju Kuinga kjifaé ku nde kuacha stenda namiña diu kuinga nga ja ku'asení ngu sa enero ka'un ja jande kuajení xutaña ja inchya faéni jmanga kucha inchya tsi'in kjuanima jmanga tjima kjindiña jmanga tjima xutaña kuikjua kuacha ma kuacha ngangajni nijin k'ui ni'ya changa nga kui tradision nga kui kultura tjinjni ngangungungangungu naxinanda kui en xi xiyajnu